إذا تفرغت لمدة ثلاث ساعات في اليوم أول شي أسويه هو القراءة، أحب أقرأ كتب متنوعة من روايات إلى كتب التنمية الذاتية كل كتاب يعطيني شي جديد أفكر فيه، بعدين بفكر أخصص وقت للرياضة سواءً أروح الجيم أو أتمشى في الحديقة، ممكن إني ألتقي مع الأصدقاء ونتحدث عن أي شي أو كل شي وهالأوقات تقريباً أكثر تحسسني بالراحة النفسية وفي النهاية يمكن نخصص ساعة للألعاب أو الأفلام.